ملائیشیا ہُک کھٮ۪ن چھُ پوٗرٕ ایشیا پٮ۪ٹھ اثراتُک اکھ متنوع تہٕ پیچیدٕ مرکب۔ سِنٮ۪ن منٛز چھِ ستاے شٲمِل، یُس سکیور گرِلڈ ماز تہٕ چٹنی چھُ، سۭتۍ سۭتۍ چھُ تھُکِتھ سور تہٕ سمبل تہِ شٲمِل- اکھ مسالہٕ دار مرژَس پٮ۪ٹھ مبنی مصالحہٕ۔ سڑکہِ پٮ۪ٹھ کھٮ۪ن چھُ تازٕ کھوٗپرٕ پٮ۪ٹھٕ لکسا تام، تہٕ واریٛاہ مزیدار مسالہٕ دار سِنٮ۪ن تام آسان۔